An-tena kôa misy ôlo tia an-tegna alôhaka ny anambar- anambadian-tegna azy raha voalohany mila hain-tegna malôha raha jiaby mikasikasika azy ohatra hoe avy aiza izy, azôvy marina fianakaviànanazy avy akeo amin-jainy izy i- ino fianaragna natany avy eo amin-jainy manakôry tsara toetrinazy sao fô <hesitation> sao fô avy anatin'ny tôkantragno am'zay hoe: ah, tsy nampoiziko toetrinazy igny mana an-jany; avy akeo amin-jainy mila hay tsara be akeny koa hoe tena tia an-tena izy sa tsy tia. <laughs>